रसोई से खाना की बर्बादी ते कम कन्ना का वास्ता कुछ तरीका छन, पैली ई योजना बनाये जौ कि क्या भोजन बणोंन ताकि दूकान से हमसिर्फ़ वे ही समान ते ल्यों, खाद्य पदार्थो ते सही तरीका सी फ्रिजर और फ्रिज मा रखये जौ, जु सामान पैली खराब होण वालू च वैते पैली ही बनाये जौ। बासी खाना ते दुबारा गर्म करिक उपयोग मा लाये जौ